पनडुब्बी पानी के जरिया आगे बढो इतोकी जो साइडडो अ से पानी दूर फ्रेंकाओ पनडुब्बी का इंजन डीजल के जरिए चलो और एथॉक मोड़ने के आस्थे जहाज जसो अ जेटोलिया ये मोड़ जाओ।